Ko iyo refriso ko kala conectarso luz te jnoso refriso ko ko na kue'e lujua <hesitation> kulii taka verduraso taka ye yɨ'ɨ, xi mientras jnu kú kú kala conectarso ko ko yixi taka ye yɨ'ɨ ichi refri naá.